Najn bueno he anii njunde njana teke tuu njanda nja salten ke petre xakuan ndikuan, tevitna vani barro ni xa'a mamaxa ixaña nde ixaña ndeyu xandaño mole xanandeyu vayi xaña este ndeyu tipo ndeyu ninaya iña pero mani no'o casuela, casuela ñóo han barro kuu yikuan ndejavitna tiempo yachi niketu salte he de petre salte de aluminio nuu yikuan yuan kendo kito kuu ya'a ketu caserola ketuna keyuaka yuu ka'a tiño xa'a vina katio xakuina vixna ka'a xa'a freir este ridi reyu nruchi, xini ñuu koño xoni nre xechi kaxa yuu yuan ni nri no salte yikuan katio kunde xana chí marbarniga tinxa.